يعني اذا كان فيني اختار بين القدرة على الطيران او الاختفاء كنت بختار القدرة على الطيران يعني الحرية المطلقة تجدر تروح لاي مكان بسرعة وتسمتع بالمناظر من فوق وتشوف الحياة بشكل مختلف الاختفاء ممكن يكون مفيد في بعض المواقف لكن الطيران يعطيك تجربة مختلفة وحياة كاملة مليئة بالمغامرات.